Pemerintah ona ge gahi tower bato, la ngone fo maku telepon me jarinan sira-sira ua, se ngone fo sinyota borero anggena me ena yo sinyota me dedo, karna telpon ne se jaringan sema ua ne ngone fo maku telpon me aku ua, se <hesitation> siyoko yali oli fugo ena selo-selo.